Arabia Saudita es un país con una climi desértica, porque la península arábiga es quasi que toa un desiertu. La climi es cálida i seca. Izin qu'es el únicu país que no tien ríu dengunu, paque te hagas idea delo que tien que llovel pallí. Amus, a mí m'izin la palabra desiertu, yo siempri piensu en Arabia. I comu en tolos desiertus, mucha calol de día i cudiau las nochis, qu'ai genti que se quea arrezía en pensandu-si que no va a hazel fríu. Unus pocus qu'averán hincau el poleu de no lleval-si una rebequina pa si acasu.